god kveld og hjertelig velkommen inn hit på Nasjonalbiblioteket på Solli plass.

jeg er historiker og jeg jobber her på Nasjonalbiblioteket.

og jeg sa historiker eller sakprosaforfatter men i kveld så har jeg vært så heldig at jeg har fått en av Norges mest anerkjente sakprosaforfattere som også er historiker. hjertelig velkommen hit Ivo de Figueiredo.
takk.
du er jo kanskje aller mest kjent for din store Ibsen-biografi som bl.a. er kommet ut på engelsk på Yale University Press og vunnet mange priser osv. men nå har du altså gitt deg i kast med en annen av våre aller største kunstnere en annen nasjonalskatt nemlig Edvard Munch. du jobber med en biografi om han. hvordan går det? er det lov til å spørre om det ?
det går bare bra takk . det er et prosjekt som er kjempesvært mye større enn Ibsen. jeg har sittet med det i tre år og kommer til å sitte i en stund til så det er er veldig fint å bli trukket ut av munkecella for det er det jeg lever i i arbeidet med denne herre biografien her.
og hvorfor er det større enn Ibsen?
det er større fordi Ibsen var en ryddig kar som skreiv 27 skuespill sånn i pen rekkefølge mens Munch er som en sånn en sånn fyrverkeri som spruter ut tegninger og altså verk altså det er det er uoverskuelig. han levde uoverskuelig. han farta rundt som om han levde på interrail halve livet og han har etterlatt seg et kaos av papirer og brev og ja et kaos et fantastisk kaos men likefullt et kaos.
det høres ut som en som en utfordrende jobb for en biograf og det er en ett av de mange papirene du har tatt med med til oss i dag som vi har i faksimile her. hva er det her det som gis i sånn metadata som det heter på bibliotek ?
ja nei dette dette var et tøft valg for det er så mye jeg kunne ha valgt, men jeg valgte nå dette lille notatet av Munch som han skreiv vinteren 1889 90 mens han bodde i Saint-Cloud utenfor Paris et viktig periode hvor han begynte så vidt vi vet å skrive mer systematisk.

det er brevene og så er det det det de litterære tekstene som er selvbiografiske for en stor del etter jeg holdt på å si oppskrift fra Hans Jæger.
har du lyst til å begynne å lese? det fire sider totalt. har du lyst til å lese første for oss?
jepp det skal jeg gjøre og da leser jeg ikke de kråketærne der fordi disse her er transkribert av Munchmuseet og er tilgjengelig på e-munch dott N O, så da kan man følge med, men jeg vil starte fra toppen .

det går kanskje an å begynne med å spørre hvem er det som skriver det her eller hvem er Munch når han skriver det her?

dette er en tredjepersons ja hvor han var i livet sitt da han skreiv det.

men han er nok på jakt etter et kunstnerisk program og en retning framover den vinteren hvor han drar til Paris.

mens han er der i desember så dør faren.

og veldig mange av de tekstene vi har om hans liv hans unge liv har vi altså kildene er han sjøl og det er høyst tvilsomme kilder hvis man skal lese dem for sitt pålydende.
og hvorfor begynner han å skrive tror du?
ja det er jo en det er jo en tanke i tida. nå skal det sies at han har én kamerat som han møter er ute i Saint-Cloud og det er en dansk ung dansk jødisk dikter som heter Emmanuel som het Emmanuel Goldstein. det var en underlig skrue som skreiv en diktsamling hele livet og den skreiv han til gjengjeld om og om igjen og den handla om den første kjærligheten som han ikke fikk. det var hans livsprosjekt. så de har samtaler som nok har påvirka Munch en del der ute om både det ene og det andre men ikke minst om tapte kjærligheter. og man kan tenke seg at at han inspirerer Munch til å skrive men det men men det har jo altså på forhånd så har jo Munch kommet fra Kristiania hvor han har vært i utkanten av Kristiania-bohemen hvor Hans Jæger jo da er den som har proklamert dette at man må skrive sitt liv så så det er en tanke i tida at han griper til pennen.
og du sa det at han hadde på en måte slått igjennom så så på et vis så er det liksom at han han har fått en slags bekreftelse på at han har noe å fare med men så må han jo på en måte videre derfra. det er liksom til den det vanskelige andreboka som de sier i litteraturen eller den vanskelige andreplata i musikken at han liksom må bygge videre på det og finne ut.

med Det syke barn så hadde han malt et uhørt bilde.

han hadde måttet etablert seg som en avantgarde, men det er ikke så greit å være avantgarde helt aleine. du må ha en retning. du må ha et program. så det som skjer etter dette første maleriet som vi skal snakke om seinere mer i detalj som er så radikalt nytt og som overskrider selv også naturalistenes program ja det som skjer etter det er at han trekker seg tilbake og og maler i et tryggere formspråk. og jeg tror det har å gjøre med at for å bryte normene særlig på den tida hvor kunstens regler var mye strammere enn det vi det vi har i dag så må du vite hvor du skal hen. så han leiter. det gjør han i for seg veldig mye i hele sitt liv. han er en mann som leiter hele tida leiter etter nye løsninger etter nye former. men dette er den første virkelige søkende perioden hvor han forsøker å finne fram og han gjør det da det er som om han på en måte gjør det gjennom skrift og tanker før han gjør det i kunsten.
ja for jeg kan jo tenke meg at det å liksom få den tidlige store suksessen må jo på én måte være ekstremt stimulerende men det kan jo sikkert også være veldig oppleves veldig skremmende liksom hvor tar du det derfra?
ja han virker altså ikke skremt denne mannen og det er det som er noe av det merkverdige og fasinerende ved ham er at han er så avantgardistisk så tidlig og så innstendig holder på det.

ja. og hvis vi går tilbake til teksten, det er jo litt uklart hva det er som skjer her. det er noen som dør.

hva hvordan skal man .
for dette er en tredjepersonsfortelling om mannen som er 60 år som forteller har den første replikken der. det er hans far Christian Munch.

neste to sidene i ett.
ja like greit.
ja.

her er det mye som skjer og det er t.o.m. strøket over store deler. hvordan hvordan forholder du deg til det som historiker og biograf når du?
vel Munch skriver som han maler. du han viser prosessen hvordan verket har blitt til. når jeg skriver biografien min så har jeg mange av disse passasjene bl.a. når jeg siterer herfra så har jeg med disse overstrykningene for å vise at dette er ikke hugget i stein. dette er Munch som tenker når han skriver.

når han skriver brev til folk så er det gjerne ti til 15 utkast for hvert brev.
men han vil likevel liksom vise fram arbeidet som gjorde at han at han kom dit da.
ja nå er jo dette her håndskrevne materialer så det er jo aldri vært ment å rammes inn. han utga jo ikke disse tekstene. det var bare noen små brokker han langt langt seinere utga. han hadde nok ambisjoner på ulike stadier i livet om å utgi noe lenger og men men det skjedde ikke.

det var den store kritikk selvfølgelig den gangen at de var uferdige.

og så er det noe det er noen karakterer holdt jeg på å si som dukker opp her. det er Maja og er det en som heter og Karlemann og Kapteinen .
Kapteinen er da far sjøl Christian Munch. Karlemann er Edvard og Maja er hans søster Sofie som ligger for døden med tuberkulose.

ja så og det er også en overstrøket tekst. så det er litt artig her fordi . den overstrøkne teksten midt på arket her der står det hun ville opp og sitte. skal vi se de ledet henne bort til stolen men hun følte seg enda trettere her. hun ville tilbake igjen. han har nå strøket over det og så har han gjentatt det på en litt annen måte litt lenger ned. og dette er jo motivet i Det syke barn.
ja da kan vi jo avsløre det bildet at han da skriver han på en måte fra at hun ligger i sengen så kommer hun opp i den stolen som er motivet fra det maleriet han hadde malt flere år tidligere.
ja. ja i i dette maleriet og det seinere maleriet Vår så er det en syk jente som sitter i en stol med stor pute bak seg tuberkuløs og ser ut av vinduet i Vår og her da som vi ser sammen med med det som skal være moren.
og det maleriet handler om at søsteren hans dør .
ja det er ikke så opplagt det at det er søsteren som at dette er jo veldig kjent alle kjenner Det syke barn malt i 1885 åttiseks. i samtida så var det er det ingen kilder som nevner at dette er Sofie. Sofie døde altså i høsten 1877 da hun var 15 år og Edvard var 14 så det var storesøstera som som døde.

som tok seg av familien Munch altså ungene i familien etter at moren Laura døde.

men teksten er jo skrevet 1890 og den nevner heller ikke Sofie. det første jeg har så langt kommet over jeg har ikke jeg er ikke helt ferdig med å gå igjennom alle kildene men jeg kan foreløpig ikke se at at man nevner at Munch nevner Sofie i forbindelse med Det syke barn før etter år århundreskiftet.
så det er liksom noe med at fortida og kunsten han har lagd til hans egen fortid og kunsten han har lagd i sin egen fortid blandes inn i det øyeblikket han sitter i i nåtid hvor han forsøker å på en måte jobbe fram en slags kunstnerisk prosjekt for seg selv da.
altså når du jobber med Munchs biografi så må du jobbe to veier som han gjorde. han levde si framover som vi alle gjør og var jo en avantgarde han malte for framtida men han jobber samtidig og mer og mer etterhvert bakover altså i tekster så går han bakover og ordner opp i sitt eget liv og kunstnerskap og syr ting sammen. og da er det jo farlig å bruke de kildene som han har skrevet som en gammel mann som kilder til samtida i ungdommen for de er da forma av den gamle mannens blikk. og det han veldig tydelig gjør er at han da i retrospekt gjør Det syke barn til et sånt opphavsbilde til hele kunstnerskapet hvor alt henger sammen og alt gir en meningsfull utvikling.

han er tilbakeskuende egentlig hele tida så det er det er altså et puslespill å prøve og så se disse herre når når de ulike mytene og forestilingene blir skapt langs denne veien. men vi vi det er jo helt rimelig å anta at han hadde Sofie i tankene da han malte det. det kan vi jo bare tenke oss at han brukte tante Karen som som modell gjør jo det samme men samtidig så er det jo klart at Det syke barn var et et et veldig kjent motiv et sentimentalt motiv som vi kunne finne i rein kitsj versjon Christian Krohg malte det Syk pike. Hans Heyerdahl det Det døende barn noen år før.

og kombinere det med en utrolig radikal form. akkurat som om han vil forvirre og forføre publikum ved at man både skal bli rørt og provosert på samme tid.
ja for du snakka om det før at det bildet der er så et uhørt bilde kalte du det. hva er det som på en måte er så overskridende i hans tid med den måten å måle på?
ja først må jeg er det viktig å si at dette er ikke helt det samme bilde som vi så som folk så den gangen fordi han gjorde noe han retta litt på det seinere. den gang han var la på litt mer farger litt rødt og grønt og så så det første det opprinnelige bildet var enda mer sånn brungrumsete. og så var det noen rennende striper som vi kjenner fra anmeldelsene som tydeligvis er fjerna siden. men ja nei for å forstå det så må vi forstå hvor igjen da hvilke hvor faste forventninger mennesker hatt til kunst det gjelder alle kunstarter og og hvor provosert man kunne bli når man hvis man brøyt det. og en ting er jo impresjonismen og land og friluftsmalerier som jo for så vidt var provoserende nok men men men dette går videre fordi altså det er uferdig det er det det forekommer folk å være grelt uskjønt. se på hendene til jenta de er ikke ferdig malt en gang. man forventa den gangen å se motivet sånn som du ser Brudeferden i Hardanger.

formen kommer ikke i veien. du ser ikke malingsstrøka. du ser var hva hva hva hva virkemidlene skal vise.

jeg vet ikke hva som fikk en ung mann 23 år gammal til å å å sende inn til høstutstillinga noe han visste kom til å bli fullstendig skandale. hadde jeg visste det så ville jeg kanskje blitt en skandaløs genial kunstner sjøl men det er jeg ikke. men jeg kan si jeg tror at kanskje alt jeg kan gjøre er å prøve å si noe omstendighetene da som som gjør det mulige at man får et klima for den type overskridelser for det er så fasinerende å se hvordan Kristiania og Norge på det tidspunktet kunne avføde så mye kunstnerisk kraft som som fikk så stor innvirkning i Europa.

ja for det er jo veldig en utkant vi snakker om her.
vel det jeg prøver å gjøre er å se på dette å komme fra en provins en provinsnasjon og for så vidt til dels også en postkolonial nasjon som Norge var at det fantes en ressurser i det altså ikke bare at det var en ulempe. og det ok det var nå en kort kunsthistorie og og da må vi det som i grunn sammenfaller fint med når Munch begynte å male 1880 det er jo da den store hjemkomsten altså hvor det man kaller annengenerasjon norske kunstnere begynner å etablere seg hjemme før det så har de gjerne bodd i Tyskland og holdt seg andre steder. men man begynner å få et norsk kunstmiljø og det er da Christian Krohg Werenskiold Harriet Backer hele den tallrike generasjonen. så de kommer hjem med radikale ideer fra den store kunstmetropolen som er Paris. der har man liksom der er impresjonismen. der er de store liksom moderne eksessene i maleriet.

men det er altså en slags korrespondanse mellom provinshovedstaden Kristiania og metropolen Paris hvor ideer flyter ganske fritt.

vel de var ganske autorative typer, men viktigere er det at i Norge så fantes det knapt en kunstinstitusjon et rudimentært nasjonalgalleri altså teater ikke noe ordentlig nasjonalteater. ikke sant vi vi hadde det jeg vil si kalle for et lavt dannelsestrykk. vi var litt barbariske rett og slett. vi hadde ingen kunstinstitusjon som var altså ikke noe akademi ingen utvikla kritikerstand som man hadde i de store europeiske landene og det ga en form for åpning for ikke bare Munch men altså det her starta med Ibsen. som også er det jeg kaller en slags dannet barbar i den forstand at Ibsen kjente til kulturarven i Europa men vokste opp i en nasjon som ga liksom rom for disse galskapene som han kunne gjøre ja som viser seg med Brand den type overskridende verk i sin tid. og Munch har mye av det samme og kanskje enda mer fordi litteraturen er jo veldig fri veldig enkel, der trenger du bare en penn og et papir så kan du skrive en bok, mens mens teateret og billedkunsten krever mye mer organisasjon og institusjoner som ikke fantes på denne måten i Norge. og det gjør at kunstnerne veldig raskt får en stor makt i Norge og og og og og etablerer seg med høstutstillinga i 1882 og da får man det man kan kalle den norske modellen som vi kjenner igjen fra t.o.m. vår tid hvor altså kunstnerne og staten forhandler om å utforme kunstlivet.

jeg kan ikke si alt for det er ganske mye men det er et eller annet en form for autonomi i Kristiania på i Munchs tid.

det er Christian Krohg, Eilif Peterssen alle de her.

og kommer til sin først sitt første gjennombrudd rundt i 1886 da og det er jo akkurat da akkurat da den politiseringa av kunsten begynner også også toppe seg hvor man begynner å søke kunst for kunstens skyld. så hans revolusjon blir ikke politisk han har jo ingen tendensdikter eller maler sånn som Christian Krohg f.eks. var det. han han vet han lærer av sine læremestere at han skal bryte ny grunn. de oppfordrer sine elever til å bryte regler inkludert sine egne, så det er en veldig sånn revolusjonær stemning i Kristiania på den tida.

og han er i tillegg så er han syk gjennom barndommen så han har på en måte det bortskjemte barnets privilegier altså det syke sykesengas privilegier. han blir tatt godt vare på og blir oppmuntra til å utvikle evnene sine i senga isolert, så den den form for autonomi som han oppnår finner man både i familien, man finner det i offentligheten og man finner det i den provinsielle nasjonen Norge.

skal vi gå tilbake til brevet hvis du leser eller teksten hvis du leser den siste sida også?
jepp det er den siste sida. da er det altså Maja som ligger der i senga.

nå begynte jeg på feil side jeg beklager .

ja .
jeg begynner igjen.

så det er jo det er jo en veldig sånn traumatisk barndomsopplevelse som skildres eller forsøkes på en måte gis en slags litterær form. og det handler jo mye om sykdom og Munch levde jo med sykdom rundt seg.

og veldig mye men jeg kom på at jeg må bare fullføre dette her hva hva han gjør her i denne teksten hvis det er greit. fordi ja det henger jo i og for seg sammen med sykdom fordi den tradisjonelle forståelsen av Munch er jo at han var hjemsøkt av sykdommen og familiens arv. altså det gikk både tuberkulose i familien på særlig på morsida og nerveproblemer og hold på å si galskap mentale problemer på farssida. og han på en måte er hjemsøkt av det her og siden faren dør rett før han skriver dette her så har man tenkt seg at han da blir hjemsøkt av minner og at han da de måtte det er en forestilling om at han da maler rett ut fra levra fra hjertet sitt ikke sant fordi han er hjemsøkt av av fortida. men men fullt så enkelt er det ikke. disse tekstene er like mye prega av en bevisst jakt på et kunstnerisk program. så han han søker altså det er ikke bare at de minnene hjemsøker ham. han oppsøker minnene systematisk og ikke bare minnene han er også opptatt av sanseoverskridende opplevelser. dette er inngangen til attennittitallet hvor man er nesten besatt av denne ideen om at det er en sammen at alt henger sammen kropp og sjel, sjel og kosmos, naturen og menneske. det er en motreaksjon på den liksom beinharde kalde positivismen altså Darwins funn naturvitenskapenes framgang som som og og den teknologiske utviklinga i det moderne samfunnet som er jo både fasinerer mennesker og overbeviser mennesker.

e et slags gudssavn som slår inn ved inngangen til attennittitallet og som vi da kaller kaller det nyromantikken eller du kaller det for symbolismens tiår så er det fasinerende tiår du kan kalle det holismens tiår ville vært bedre. man forsøker å på en måte å samle verden igjen. det har mange retninger antroposofi, spiritisme, teosofi. alt går på en måte ut på det samme, å prøve å hele verden igjen, ikke ved å sette opp noen motsetninger mot vitenskapen, men ved å se sammenhengen.

det det er et det er magiske krefter som binder oss sammen. dette er New Age i original tapning. og det samme og og og og med da ja man sier at det er erindringsbilder, men han er altså veldig opptatt av hvordan da sansene henger sammen og minnene også henger sammen så så så derfor går han også inn i i søsterens sykdomssituasjon men også i sine egne sykdommer. jeg tror han skriver mange av disse tekstene mens han sjøl har feber, for han er opptatt av hvordan fargene og hvordan rommet endrer seg og hvor hvis du ser hva han skriver om om Maja at hun at hun ligger der og og og urolig om og fantaserer og hvordan fargene endrer seg. altså dette er mange tekster hvor han skriver om hvordan sansene liksom forvrenges, for han er opptatt av dette grenselandet og denne sammenhengen mellom mennesket og ja.
og du snakka om at liksom nei få høre.
ja ja nå er jeg i gang.
nei du snakka om på en måte den romantiske ideen er at han han hjemsøkes av disse minnene fordi det bare blir sånn, mens det du sier at han han vil gjerne hjemsøkes.
jeg tror han blei hjemsøkt for faren døde og det var nok veldig veldig vondt.

og det er viktig hvis man hvis noen her ut vil skrive en ny biografi om Munch det må dere bare gjøre så vil jeg gi ett råd og det er å huske at uansett hva Munch snakker om uttaler seg om gjør så handler det om én ting og én eneste ting hans egen kunst.

alt dette henger sammen. så så det gjør han også med sin egen familie. at hun dør av tuberkulose det er ganske da kommer vi inn på sykdom. du har disse to. du har nerver og du har lunger tuberkulose og du har det man den gangen veldig enkelt kalte nerver som kan være en samlebetegnelse for alle mentale problemer.

og det er rett og slett en sånn litt sånn uklar diagnose på det man oppfatter som umuligheten av å leve i et moderne samfunn. altså alle disse kaskaden av inntrykk som det industrisamfunnet som begynner å påføre mennesket er for mye for mange og og og og og og man får utslag som utmattelse tretthet livslede og så videre. dette høres jo veldig kjent ut i dag.
og Munch led av nevrasteni da eller identifiserte han seg som en som?

ordet kom på mote. den norske kritikeren Andreas Aubert skriver rundt den tida nå husker jeg ikke det nøyaktige årstall men rundt 1890 så sier han at Munch er en typisk nevrasteniker.

lungene tuberkulosen er romantikkens høyromantikkens sykdom. det er også en slags ressurs. den bleke kunstneren som som har en sånn hvit gjennomskinnelig hud noe eterisk ved seg som om han står i forbindelse med noe himmelsk allerede.

og beskrivelsen av Sofies død passer veldig godt inn i en sånn type tuberkuløs metaforikk hvor den ja for tuberkulosen først så ramma det jo unge mennesker. i en tid med høy dødelighet så var det akkurat sånn mellom når det var jeg vet ikke når du var mellom åtte og 14 år så skulle du jo leve. men tuberkulosen ramma ofte de unge menneskene så det var desto mer tragisk men selve tuberkulosen har jo en sånn en slags sånn skjønnhet over seg. vel den er ikke så den var selvfølgelig ikke så skjønn i virkeligheten men man hadde sterke forestillinger om at det var noe skjønt altså at at det barn eller voksne unge mennesker lå der blekt og døde sakte med med med en hud som blei blek og nesten transparent. det var fukt i lungene fukt og sykdommen trodde man kom fra fukt i lufta så så kroppen blei oppløst på et vis for å sette sjelen fri. det døende barnet blir jo får jo sin egen vri altså det døende barnet blir klokt og sier vise ting trøstens ord. dette her finner vi i litteraturen også og og og og og Sofie tillegges jo en viss hun trøster de som er rundt henne. himmelen kan liksom ses i det skinnet i øynene hennes. den unge Munch som vandrer rundt på Karl Johan som en liksom autokratisk dandy er også en blek altså han han går som en sånn gjenoppstanden Lasarus fra graven til Grand på en sånn på den type romantiske viset. så det er på en måte en arv man har da fra høyromantikken og som man finner personifisert i moren og søstera den ene søstera altså Sofie. og så har du faren Christian og den andre søstera Laura. de har begge sterke nevrotiske tendenser og og begge også særlig Laura store mentale blir mentalt syk. der har du nervene som Munch mer og mer identifiserer seg med så det tuberkuløse ved ham imaget der det det måte fader litt ut. du ser det sist i et ja i i Selvportrett med sigarett fra 1895 så har du litt av det her imaget men så blir han mer og mer av en nervebunt. men det er viktig for Munch at det ikke at han blir sett på som en nervøs kunstner og går man til idéhistorie og mental men og mentalitetshistorien så ser man at det er dette er jo et et fenomen et elitefenomen kan du si det å være nervøs.

og og når jeg nå Munch hadde store krise er fra 1902 til 1908 og der er det altså så mye nerver og det er bare nerver. og og for nerver er og og da mener jeg nerver altså det betyr ikke det det er ikke så har du nerveproblemer så betyr ikke det at du er syk i hodet. det er rett og slett nervene som brister. så Munch var jo redd da da krisa var som sterkest for at han skulle bli tatt for å være en alminnelig gal og bli sperra inne.

han er jo en gal kunstner og det er det han også vil være ja.
ja så han prøver liksom å finne den balansen mellom fordi når du snakker om at han bruker det som en del av sin kunstnerperson osv. så er det jo nærliggende å tenke at han at han later som litt eller at han liksom at han bruker det.

sånn var det selvfølgelig ikke. dette er sterkt selvopplevd og og og erkjent og og og og vi må jobbe litt for å forstå hvor virkelig dette kan ha vært for Munch. samtidig er det klart at det er en form for dramaturgi en form for performativ side ved hvordan disse kunstnerne levde.

han gjør jo like mye pussigheter som romankarakterene hans gjør det. dette er en måte å å å leve i offentligheten på som kan virke rart for oss, men dette er jo attenhundretallet.

kunstnerne bohemene noen av dem valgte på en måte å snu på det og invertere forholdet mellom det private og det offentlige og spilte ut sine autentiske selv i offentligheten. Munch gjør det hele tida.

jeg har en mistanke om at veldig mange skal man først sette noen diagnoser på Munch sånn helsemessig så var han altså en beinhard alkoholiker i disse kriseåra.
og hvor går liksom grensa mellom mellom den her iscenesettelsen eller måten å være i verden på og det som er det kunstneriske arbeidet som man kan også se for seg at er mer mindre spennende på en måte da står den jo på en måte et sted og maler.
vel nevnte Emmanuel Goldstein syns jeg så langt sier det best. han sier at nå husker jeg ikke det jeg får parafrasere sitatet. han sier at Munch han Munch føler at han må la alt som er inni han komme ut hvis ikke så er han redd for å miste det originale ved seg. så alt det gale han tenker på må han si rett og slett og det gjør han. og jeg jeg tar jo med alle anekdoter som og og og det er jo som en dette er jo samtidig hvor filmen kom ikke sant og slapstick er jo det det første som kommer på film folk som snubler politifolk som slår andre i huet med køller. Munch gjør alt sammen.

men tenkte han også at det at han var i alle de situasjonene kom til å gjøre han bedre til å male også på et eller annet vis?
je ja ja det er helt klar overbevisning.

ha i 1902 til 1908 så all mange har sikkert hørt om dette skuddet i fingeren som han fikk da han krangla med den dama som han kom nærmest til å bli kjæreste med som han blei var kjæreste med strengt tatt i nittento.

og med henne i en sånn djevelens trio er teaterkritikeren Sigurd Bødtker som var i nærheten da dette her skjedde i dette skuddet falt og Gunnar Heiberg forfatteren og dramatikeren som overhodet ikke var i nærheten. han bodde et helt annet sted.

og det er så drøyt at du kan nesten ikke fake det. og men du ser at han bruker dette her i kunsten. det et av hans beste bilder fra denne tida her er jo Marats død et maleri av en naken kvinne med rødt hår som står ved senga til en en et lik av en mann som ligger med hånda ned en blodig høyrehånd. det er et bilde som det er jo åpenbart skuddsåret i handa et bilde som minner veldig om Caravaggios Kristi begravelse for det er jo han har jo allerede vært gjennom en Kristusidentifikasjon altså kunstneren er en Kristus som må ofres ofre seg selv for å skape kunst. kan si at det er oppskrudd man kan si mye rart. dette er en teatralsk patosfylt tidsalder, men den har skapt kunst som berører ennå.

altså han gjør mange han han gjør det altså han er også sånn som tester ut ulike stiler og og ser man strengt på det så å ja her har han tydeligvis ikke vært helt seg selv altså han han begir seg inn på prosjekter som ikke passer helt inn i i å på en måte den han er men men som hans hans metode hans holdning er ganske konsistent.

og det de åra der så utvikler han en type det virker som han strammer til denne kunstneridentiteten sin og han begynner å bli sånn eksplisitt med sine Kristusidentifikasjoner.

så hva er avantgardens oppgave egentlig?

overbevise publikum om at det han lager er det som er framtida?
ja for hvis han selger for penger så er han jo en kommers, ikke sant? dette er jo varesamfunnet. bilder var jo varer men han skulle være noe bedre enn en kjøpmann. så hvordan er det avantgarden skal selge til publikum det de ikke vil ha for det han må jo selge til publikum. han må selge. han er helt besatt av å skulle selge. han vil tjene penger.

jo du må heve deg over markedet og massene som en Kristus på korset og først ved å være heva over det hele så kan du selge bildene dine til massene og markedet.
så helt til sist hvordan hvordan har du brukt det her og sånn i en praktisk og liksom har noen refleksjoner om hvordan hvordan du som biograf kan forholde deg til noe sånt da?
ja det problemet med dette dokumentet er det samme som er problemet eller utfordringa med hele Munch altså både se gjennom strategien hans ikke gå på bløffene han han er luring men samtidig finne alvoret i det.
ja ja at det er noe ekte i bløffen òg.
ja altså ja og og det er jo det som er litt gøy som gjør det veldig gøy å skrive og særlig hans biografi er at den altså vi som skriver sakprosa vi er jo bundet til kildene. vi kan ikke det er alltid de det er alltid hvis noen dør så kan du banne på at de dør før de dramaturgisk sett burde dø det er ikke sant. vi kan ikke pakke det inn i en slags romanform men hvis man følger hvis man tenker som jeg gjør at historien er ikke er det som skjedde men det er også våre menneskelige forestillinger om hvordan ting henger sammen. og hvis du får med begge de elementene ja da kan jeg i Munchs tilfelle bruke hans dramaturgi på seg selv avsløre det skrive med og skrive mot.

det er sannheter selv i løgnene han kommer med.
kanskje kronen på kunstverket som var Edvard Munchs liv blir din biografi Ivo. vi gleder oss til den kommer. tusen takk for at du kom hit og snakka med oss. tusen takk til dere som så på hjemmefra.

takk for i kveld.